اعتقد انه اصحابي حيوصفوني اني <hesitation> شخص طيب ويحب انه يسمع، ويحب يعطي <hesitation> الناس طاقة ايجابية ويحفزهم عشان يكونون افضل ويكونون نسخة افضل من انفسهم، <hesitation> واني شخص كمان بسيط، ما احب التعقيد.